Terumakase ndendoi kumini wali wali piase patuari tawea rinaasaki kuminante momidee tuana kaampa te sangkula kaampit mina alas di minantemou paanaan kitu awene hi simini imu neamo mamasari minali momi mpakekanen tan dei pe sindiwo tei pate sangkumulakulimutu mola mei mo kuman seoki meimo, kumano ka limutu molaitua ha kamo kakelang itu <hesitation> tea luliureen oasang kinanen wo.